Ingye <hesitation> okwamughesera kwa- kwamughesera yangye ebyangalya ngalya mwekyoli ekyinene ekyabakalya mwekyibisi ikyakyinerire, ingalya nokwaripera, ingalya nokwa nokwaryeru, nokwamuyembe, nokwamitsungwe, nokwavenesi, nokwakyipapaya, <hesitation> bwathen nomwabindi bwa byebithi bithi, ngalya okwadodo, ingaya nokwabicabbage, ingalya nokwabinanga <hesitation> ebicabbage ebindi binemu nibye type binene. Hakabanika ebicabbage ebyebikoma ebinene binene then nesi <hesitation> nesiyilingire <hesitation> ingalya nokwamususa owakabya okwamoli <hesitation> namoli nganalyawu <hesitation>